जैसा कि आपने जाना कि जो हवाई जाज रेवे उमे मैं खिड़की आले सीट पर बेड़ में हम अत्रा मजा आवे जिको कोई माई नहीं। क्योंकि जो खिड़के आले सीट रहे हैं वहां से बाहरे को नजारा देख पर अत्रों आनंद आाव आत्रों आनंदाव जी की कोई हद्दी नहीं है। अब सबसे पहली बात तो या कि बाहरे आसमान में जो भी बादल उड़ता रहे हैं वह गैस लाल ला रही है जो भी सूरज चमके के साथ ही जो नीचे की चमीन रहे हैं सब दिखाई देव।